Koolikiusamisõ vasta? Om vaia võidõldaq. Noq, piät tähele pandma latsi, piät näidega kõnõlõma. Hää olnuq, ku koolih olnuq määnegi koolipsükoluug vai, vai sääne tegeläne. Noq, silmäq piät vallalõ hoitma.